Angamba gny fomba ahafaha mampifangaro voamaina matetiky kokoa agnatin'ny gny hany hanitegna da, ino izy tiky, atao sakafo atoandro, ataotsika hoe intelo isan-kerinandro, atao sakafo atoandro gny voamaina. Na koa atao sakafo hariva. Mihina tsaramaso androany, mihina lojy maray, avy teo mihina kabaro. Avadibadiky manao anizay fa tsy atao maro loatsy intelo isanandro fa somary mavesatsy manko izy io.